اكتر مؤسسة خيرية عندعمها يمكن هي مؤسسة اكرام وجمعية البر والتقوى. من أهم الجمعيات الموجودة حاليا واللي هي شغالة شغل اكويس جدا. هي مهتمة بالقرى ومهتمة ان هي اتلبي الاحتياجات ابتاعة الأسر اليتيمية والمية وان هي عتزرع في أماكن كابيرة وفدادين كابيرة في الجبال. وبتزرع الزيتون وتاخد من انتاجه وو تقعد اتكمل بيها مشروعات خيرية تاني يعني مثلا اتجوز أيتام وتكفل أسر <hesitation> يتيمة. وان هي تعملهلم محطات للمية وتحلية المية. فبصراحة نشاطهم و <hesitation> وهدفهم <hesitation> مطلوب في الوكت اللي احنا فيه حاليا.